طبعًا كانت <hesitation> المادة المفضلة عندي في المدرسة اللغة العربية لعدة أسباب أولًا العمق الثقافي، اللغة العربية -غ- غنية بالتاريخ ،والثقافة ،وكنت استمتع مرة بدراسة الأدب والشعر ،المسألة الثانية مسألة التعبير الابداعي ،التفاعل ، والمشاركة، التواصل، ف <hesitation> كانت في المجمل يعني مادة قريبة جدا من قلبي.